Гармкунии бадан ё разминка пеш аз машқ ин қисми ибтидоии машқ маҳсуб меёбад. Ки бо ёрии он бадан ба бори дар пеш истода омода мешавад. Тибқи тадқиқот ва пажуиши олимон гармкунии бадан пеш аз машқ хатари осеб диданро коҳиш медиҳад ва иҷрои он дар вақти машқ афзоиш меёбад. Инчунин ин ба шумо кӯмак мерасонад, ки дар чаҳорчубаи дурусти меёрҳо ба машқ ворид шавед. Ин қисми машқ барои омода кардани шумо ба фаъолияти ҷиддии ҷисмонӣ нигаронида шудааст. Бинобар ин он набояд ба хастагӣ оварда расонад. Сарборӣ метавонад тадриҷан зиед карда шавад. Ҳангоми гармкунии бадан, набз ва нафаскашии шумо тезтар мешавад. Истеъмоли оксиген зиед мешавад ва таъминоти хун ба мушакҳои корӣ беҳтар шуда, онҳо чандиртар мешаванд